Mu ne ñaata làkk ñoo dee wax suñ kër, <noise> ñun suñ kër benn làkk rek moo fa dee wax mooy njaago <noise> njaago rek lañ dee wax suñ kër. Comme dëkkandoo la waaye suñ kër njaago rek lañ dee wax, dëkkandoo la comme suñ kër na nga dee mun a, danga dee mun a, danga dee gis ku làkk pël, ku làkk olof, <noise> ku làkk soose, ku làkk joolaa. Waaw suñ kër moom benn làkk moo fa nekk, waaye làkk yooyu danga dee gis nit yi di koy wax loolu, nit yi di wax yeneen là- yeneen làkk yi ma compté noonu si si kër bi si family bi foofu si njaboot bi foofu.